Raha fahafatarako ananjy manokany alongany ah, style amin'ny jeans le pôsiny bitika igny, satria igny manakava ananjy ah amigna patalogna hafa, de akeo ko anefany ah afaka hitehirizanao vola anatiny mba mba hoe sy ho tratran'ny olona mpangalatra, de izany no tegna fahitako hoe antony tanjona ilaigna amin'le pôsy bitika.